الحكومات لازم يخممو في الحفاظ على البيئة لاخاطش <hesitation> هو لي راح يضمن لنا أن الـ <hesitation> الـ كوكب الأرض يدوم و الموارد الطبيعية لي فيه دوم. أما إذا خممنا في النمو الاقتصادي ضرك، صح ممكن رح نطوّرو <hesitation> حاليا و لا في المدى القصير أو المتوسط لاكن في المدى الطويل راح تتأثر هاذ الشي على كوكب الأرض و الأجيال لي جاية راح يلقاو كوكب خربان و الموارد الطبيعية نتاعه مشاو.